Lechuga, espinaca, brócoli, cenoria, pepinu, tomati, calabacín, berejena, pimientu, cebolla, aju, apiu, colifrol, repollu, alcachofa, remolacha, nabu, calabaça, espárragus, arvillas, havachuelas, frijonis verdis, rábanus, cinoju, porrus i berrus.